الطاهي الشخصي الي ما غاح يكون اكل انو ما يعجبك او متعود على اكل معين بس سايق شخصي وين ما تغوح يوديك وويصب ما تغيد يفرفرك شي احسن وانت هم ترتاح من السياقة يعني شي كلش حلو وهمين يعني تصيغ فد هشكل شغلة انو شغلة كلش مرتبة السايق الشخصي.